Amai to'ho inai dina'ka ma maka na toa. am mama toa cef am hata am ese niuw faya niuw hua ai'nin <hesitation> sera wa salah ni'ra am fot cef fara'ro miuw. am fot se fara fole am hap sifu semu sampe bersih <hesitation> semu sampe bersih am to to am kas kaluar larat arat tu nem kas kaluar rarat to nem se bi se fara wai nem ara fuf ne meiuw wata'tanah ma aro'lole cef bo'lo sifu si sara bo'lo sifu fai'na- fai'na se to to fai'na cef se libu ne fana cef se to to ne ai'nim- ai'nim sifa mau inai si se sefa mau am abu'na am buna esa na ne, am tara ka la tuba, am safa fela. safa fela se tiba la hama tanah. se tep tacu wa ama tanah cef am si ra fela mani esa ai'ni ne tacu sefa mau amo'wa, amo'wa cef am suku esa ai'nin ne toa mala ho'esa anin ne ko araya mau. Sefa mau ante fo asala. am sefa ma salah se so'lo ip'ya <noise> am mae to'ha na huai mae santang way mate am loi wam tak lay fa'nat way mama, am sawa ha am ese le'le lu faya. am am fala am lo'ko am fala am tak tula am tak tula sampe niuw fala sampe am istirahat matik <hesitation> am tek nu haman niuw fa cef am he tafa am sai ne cef am to'lo sifu ame ame ne kala kele ame sifu, am tiba waya wa se sibu sifu sebele wa haya ra isi ni me sifu. cef ini miuw am mae tu esa ai'nin. am mae tu hala.